Este netyuú ja ka tain xaán ini este nayiuú ñuu ya'a ku este ku moli ku yujaan jínu ku <hesitation> taka este nteyú ja kajatainga ini ku ku este ku jinú ñua kua kajatainga ini nayuú taka yuja taka este moli kaka'antó yu'u maáyo yaa jina'ayo moli ja ku este ja ka yeo ya'a taka mole kuñu mole este ntuchi mole ñua ku ja kajataini nayuú yaá.